Triiklavvaq ommaq ka peris hüäq as'aq, agaq ma es ütelnüq, et näidega väega pall'o om tetäq sis, kui triikmassinat ei olõq. Nii et ma arva, et triikmassin om es'ki tähtsämb asi siski.